हां माचिस में फॉस्फोरस और पोटासियम नामक रासायनिक जलावन सामग्री होयल। और अगर आप मन ल माचिस जलाना है तो ओमे से तिल्ली निकाल के तिल्ली ला उमा रगड़ो और रगड़े के बाद एक दुसर में गर्मी पैदा होयल तो माचिस जल जायल।